Io borosim-bolo ndraiky zany fitsaboky gny agnarany laha aminay agny, fitsaboky zay fandamina volo, iha vô mifoha igny zany igny fandamina azy igny mampilamindamina azy <hesitation> mampalama azy koa moa zany laha ohatsy ka hoe volo somary miforiporitsy zay.